Tiya'a nanajani xhinale, kixli veei anojon la exhí yeelata, tacrichí la'a ña iki nata lahi ta juntoxhi lokulol loñoná, kina taxna hí tekala hí vee, há nujun la iná.